Prencipiamus, un ponel, con el colonizagi griegu del siegru seis enantis de Cristu. Avían muchus griegus enas polis i sabián que no avía más tutía que despandil-si. Peru, craru la su horma de destendel-si quasi que siempri hue con respetu. Entangavan colonias peru no se queavan col territoriu sino que hazían negocius colos endígenas. Sin embargu, ya los romanus ponían la ciá i se queavan con tol territoriu i tolos sus recussus, mesmu los naturalis i los umanus.